Bangladesi hau techu hei tel fluman andu nasa. Tel to mayan skula tite. Inene. Chirrung-rung te tel flum tenei china. Ni techu vayau techu hei ani masala tenei pol nasa. Masala pol na te pol nese. Inke mayan. An kujin techu atu ile meina. A tsa zang keni tribal hei. Kan tila hei. Keni masala kan pol ngai lawa. An ni techu masala an pola. Inke mayan masala tenei pol china. An ni techu atu ia. Tso hei zawa te pol tel fluman hei china. Raskuna tite. Kalajamun tite. Inene. En chirrung-chirrung tenei te hei. Keni pol charin kan hei tu china ne.